Este lo iner rinrubalani marchi iner rebersibis ub pueschigꞌ aroxegueꞌ chirixagsakꞌ kald krawbuinlas lechekraroldg bel chegraurabui este jeuchdiklag jewanpan gawchizekrak zekrekmiꞌi poet, piñeta, ldaraning techini, uninoranzakꞌ ballraletgoo, raurabaliz kubni chalo yiz kob yite lo abril, chirorabalamni' ererebatoni to juguetr arabni, chchalonichini test paskw <noise> yirkzakxoblach, naꞌbaguetbiyi layilochil charigayi lochilchichen lo molin, tiche yaax wo komin lagllichiubtii, buelt chenloni chigawoxe chigaoguet kon yetlla kon ilan konto guetchogso guebuin, gawtoxindii xaksakxobliach rambuengay baglo chil yichen lo molin, chalo chench lgobin chigayi buelt kontronis, chen komin yaax ti- llitchiu chalo yinichisobtu tuchgawꞌ. Chaloni tawxobla taw tochitigawꞌ to dia, ninaste paskw orale chiria tlaleni diez de mayo, zietchirxa klara madre, raklara xnandami chirniderabuin to- to traxt xkaraba roedin raba xkaraba lao may, orale chila <hesitation> lalo logoxt siea chirslodnobuen ngaa no buen chchanologano inkirchirte rekalend, konbid, chirio bayl chirio <hesitation> eshinyilaa chiribuinbayldabuyng kregachiraꞌ laniroꞌo, subkomid jubrasakkaldoꞌo raksak'seꞌe, orale chiggal katap chibarezbuinlano bwowflaw xweteriet, jazeꞌbibuen chaloni orale laniogoxtz septiembre, chiriarogung kle chebiabuinlə chzee yaarabuenchiptiemb ramardom, yeyegyakuch, wieguekayan, byaarabayoo, lomaskal byarabaa sarbuesjeraba este yarabarzollieraba' yurbaylə shakorral, aloseptiembr, lo octubr, chirte chebuen esterodiend cheka bonpam. Yishgam, narax, yidoaꞌ, masnyit, <hesitation> mandarin, yishgaam, níspero, chekabuen kom pam, kon chikwlat, naro diend kechibuengara el promuerchi quechiche gawen yet gol naꞌ komid, akzakrochan yuyenkob kararatenara kwes pam chichu chikwlat, chalone chitni gueralchiche kampeon, chenewen gushaa alekuyichshhu yichu cheyekob no to velador cheralati ninena yibiziwꞌno zibzeyo pangrakaten nitgarakaten basen win kampeon, yanen robachi che chebierabalo robaa chikchenatobarsikeyi, chaloni nora baraerabarzyollabera wyaarabara xancampeon, charonchabazeyaron shindaba, ninala oxtegatugull orale chila lanuarte, la nirduwo nacimient, latios guchin chuchyore, pues chinireak posad, sakagaposadrioꞌ, yoo yoopor yoole timbraba posad yeramniniba, <hesitation> chiririoposad japosad <hesitation> ninininaꞌ. <hesitation> Terabakini posad libuin, chooꞌ este nacimient ten dios, pues choracho nacmient chi <hesitation> galbigayi beokechinii grionacimient, chitini reguelə tinichianigdoꞌo achirrekalend, rekombit, reyaa chiriolalayiztg yewaro, chirianiyinwanaojukilə <hesitation> ronichchibaw diciembr wendiani wenlonijukilə, riabuen este kicharabuen ldiaꞌ esque yala yizi kwalo, este chirni barnaa naa sbatonobi zenerabarolagun rpaguedriman wonklagabuin, pachchibllinto yewə, yerapaxxkayoo nore che raptixisiel emsambda bana gao arena yetmaladichggaw grateweꞌn, chiraptiniyowꞌ kerrapa biesirapanaꞌ nareꞌe rapa andirap oyerobx chiblabatol abtonolbdaa kon toyag chkwabalet chirapandemiayereyolat tapare chirlacheꞌ winrapa shana, andierabx chikichinareraꞌ schigrigrakaraꞌ ararxbs shieldibgrarak areraxop lamalaplomala. Andirapyinyi kibiesilax layukacha talatonosieru xkuchin parens purar dierapx, todengastedaw gawnisyedeꞌ nebyonshibchinx nisieroꞌ dux niebbay nisierolob dini lobdinibay ratitosibdi mte yoz sanmiglelaꞌa, mankə toseꞌ espad, xtem xtembabdiꞌ babadinlamaꞌa pachiniterarabani naꞌsta to kuch kuchinis yinayinisyeixaw okbonigan bxooneꞌ, pasnirirabachi wiglandayee pues mankininoolə kerniraꞌaba yinoklallꞌdanyee nieshalree silroo nisbioꞌ, pues chib chibtidioꞌ jeremakəlaa kuchkiniranparbe gaolamiet pues kichin konto yebbzab chibchiraban kontoyebzabreꞌe parebxoboderini nenisbendotoꞌo yisizied, este landankiyaꞌ xllibwin lamankeꞌ guereꞌe, bueno ants kichirniniba teberbxa parnoch diopyiz rachapgreretilaba chirnitilodan baxtelgordoloko chinientriew pasiorni wench zeraba yakrogdodon nyetiw trerian xsirlaapꞌ pues sharochiritinibsiꞌ yabaroriya wchaꞌ nyew' ziriguiyagabaa xzyoobarsegaya kay komost Dan bal kon gregch gusguekerech baxkileꞌ baazierya kinkay barzierebay agachin dibaroliya, charo kachinta baroliya wachi la komid ya alist promerdoꞌo guedaragwingal guesiqueraba chiklati con pam, chaloni chichesiyaꞌ <hesitation> chonguetzebzaa konoxobyin bit chyill, kontechaloni chitinibanaldga este shinilaꞌa komid niniallindo kontorobguet wikarabandali awrabin, chalo gawrabin chiyegak mandan yex tokomibandrali chiba kayarabin kundambarloli lin lirepin chaloni chitini gulibi yibii chiguiyedo'o chsebibi tubult xob wxonpalozaꞌ chalon chitini este chetoxchi karton serbues, kon to chon litr maskal, kon rakaj jez, un kop chigribiguinan bal komuniong, kaꞌa to litr par konfirmacion tas tolitr, kalon baliskwel to litr, chimbali bali iterterchduls nobaxtulsba guichinbarolichaꞌa perchishira barragal, traxt nikwedin xtadram xnan- xnanchaꞌa wichinbarradalanchaꞌa perr bir gratanae kongueꞌ guetballꞌ yebibi bigbsakꞌə rubkeꞌ maskal, ke jezkeꞌ. Chichuꞌyesk chursagolbuen, chikabuenyesaa chikabuen dulce chuu achduls aa chikasmatrek rubuengan guchiliureꞌ, pershitinichaꞌa yonichitinis <hesitation> konda barecibirneꞌ orale yogapachis lorgabiyagaꞌa yara to medior chalo chinitiso opuexꞌnancha oxtraxt, kwinlolach nixnanchapreꞌe atoguiych, chakabataꞌ goon bagə, chalonichitinini rambal comunión, chagara to bitrin, chakato ropero, chalkbara to stuf, karaba lokne loknediosbaraba, dekarabachixon rabantriew, orale chigueyaga sto medid yenere batraxt, chaloni chkriel babasiere bal li- lingyow, bazienele batraxt, chichin bare chiguiyaraꞌa achaloniya chikiriguelstwoꞌ, allialli pues chirni bareꞌe yigrieeꞌ baxtori kolora man, roro rosienrokə. Pueschigonneꞌe tuch tonale nonꞌ chiꞌmba pargale shimbaꞌa chira apagowich winnaꞌnaꞌ kareli rapachbibigꞌə biade este bayakabdoꞌ naaꞌbayanadios, rorni dii bayaa chirnii raba nara buingyaa dildaani yikababani chisdillilibani' langdoꞌo yenixtagliꞌ chigregləlaa yekaboese gdon stobi yeguichach yerakadox bestidni, aniani enizieꞌe yirnieraꞌaba chizeti chizeti chizetzikwanerebaangliani klallkalani, pues fundibierargan guerasolwichaꞌa guichi tiempo guchaa unguichachki para' rienbui guichloni, chiregueꞌlmanton chaxkarospichyidnan nanemia.